Masoh tangan kak dengan carek yang beno dengan yang baek nian na, yang pertamo tu di toboh makai sabon dem di sabon dem tu digesek di sele- sele e sele- sele jarai toboh dem tu di di belakang- belakang tangan di di itu ape name e di jempol e dem tu di telonyok dem tu di jarai tengah dem tu di jarai jeriji dem tu di kelengkeng dikosok secarek beno di usap- usap dem tu pai disiram dengan ayo k ngalir jangan jangan ayo yang tepenap di dalam ini baredek tembok jangan la tu ape di dalam ember jangan, karne men toboh ngepek disitu la ye dak berseh, tu la ngape haros ayo e tu di dalam tembok dem tu disiram jangan dicelop di dalam tembok e tu haros disiram makenye berseh, mangken amen toboh nyelop e ye percuma bae, kan kuman e disitu la toboh ngangkat e tu kuman e masih, amen toboh disiram kan ayo e milu ngalir kuman e tadi, tu la carek masoh tangan yang baek dengan yang benar.